<hesitation> Raha amin'ny hevitriko manokana aloha io fanaovana andrana am'biby io dia ara-dalana io satria efa ela be io no nisy fa tsy vao zao, matoa izy mbô tsy foana ka hatram'zay ka hatram'zao dikany ara-dalàna izy.